Mako kuape oyeapo aceite pegua mbaetƚ mbateko mƚmba reta pegua jare apo manteka iru mbae mbae reta pegua mbaetƚ mbateko oyeporumbate makooyeapo kuape aceite peguako ma oyeapo tembiu pƚpe jaema jegatura ma iruvagui mbaetƚ aikua